تحب نسمع موسيقى، نقرا كتب، أو نراجع في حاجة جديدة تفيدني، كمل في دراستي أو كان شي ساعات نخرج نتمشى شوية، باش نغير جو <hesitation> نجتمع مع الأهل، نجتمع مع <hesitation> نجتمع مع اصحابي هكي مع الناس، هادي تشوف حاجة- تشوف حاجات جديدة نقرا كتب.